Basilé ban injé irégmé bacaméén barégmé miin butariyahé bo boomé éñankatang nukando suu. Ba basilé burégé batariya, yo écilmé nicaméén bo. Baan bo néni usiloom bo sén icoho fofunak kun jaraam imiir nicoho coho.